Basilé bololi babé barégmé busumé ésiil bo boomé ésiil éñankatang soon éñul bucaŋéni noon bo injé bo nirégmé nicaméné do basilé babu pépé.